... i m'alegra muchíssimu de sabel que lo sientis assina, porque tú tamién lo eris pa mí. Siempri estás aína quandu lo nessecitu i lo agraeçu una tupa. Me hazis sentil compañau, comprendíu i, amás, tó es más faci con tegu. Ain pressonas que marcan la deferencia ena vida dunu, i tu eris una d'ellas ena mía. Assiinque mu agraecíu de tú estal velaí, d'ascuchal-mi i de compartil tantu. Axolá i poamus siguil cudiandu la amistá esta muchus añus más. Cuenta comigu siempri palo que nessecitis,